Sport musobaqasiga borishni afzal ko'rgan bo'lardim. Chunki bu <hesitation> tana uchun va ichki sog'lik uchun ham judayam foydali bo'ladi. <hesitation> Qachonki biz sport bilan shug'ullanganimizda <hesitation> o'zimizdan energiya tarqatamiz va organizmimiz energiya ishlab chiqara boshlaydi.